Ya lak tuhama hiloyhuan, ya huma ta'a. Ya huma ta'a ama taa. Ya tipuha salama, loy huan akil. Ya hufurani tuhama'u. Ya hufurani tuham ma sif. Ya habu. Ya habu helayhuan, ya toto. Ya toto huan, anem anem. Ya mhusifu. Ya tebu ne oba anniste, ya tebu leloy. Sul ya huna, ya tut esa anin'no ara bawanin anniste, ya tutu lehuan ya titfela maluhuan. Ya bakmalate e. Luman ya bakmalate'i, luman ya huan wana harakata. Ya wana harakate mes <hesitation> sif, ya sikira lehuan, ya tebu ni kanalala. Tebu ni kanalala sif, ime luman am hy ama uanni daina mate aram. <hesitation> Bokina mate, botuwate, botuwa raya tebu. Ne nemakina ma ara tebu leloy. Ham malewan hak tuam rayana ne, hama amae hame lumanhe tebu ho. Butuwa te, bakawa te, hirahe. Ya tebu leloy ebeko, bakawis te, botu samhiliha.` am ae emeu tuyakmulalaina, yak yana anem am ai sifu. <hesitation> ya te toha mau yanis niyak, yana anes leloy huwa mara ife huwa mbite leloy, ufai faineste hesama ya tuha. Ena tu ara amana, <noise> lihuan ara ena maa botono, hama hawa are ane di'al. Loy huan <noise> luman bo <hesitation> yang ena mausul, ya huma taa, ya huma tahuwan tuyak yana ane mulalaine am' ai. Loy yang aneme, ya hala. Ya hala huwan, botono huwa manama. Akiski yak ufailana maau kisa tuh tainem.